Namo ke eni evi atonamo <noise> purepere ueh ere pambuma ando meme mi besi humbuoi awo, simokari awo ufue awo eto afija tafo eto maha tafo emi oremborora amo purepe purepere ueh mehe awo tofo hera pojeto kiae iji dipori era avombo enena amo tofo hera keti uje eora eto awo iji eni ami enena pambora pambuto da eni ai totofota tofo hera awo keti pambuto ai vuvu ora, vuvu ore awo tofo hera ai mera ami ereto, eh maha ami ereto tofota ajeta meni undi ta ke ija. Ingo maha o afija evi deki eh vuvurai evo maute eto vuvuja avo eto ingo pambuto purei inderi humbari ba kito humatoa angebe kito humatoa pije kito humatoa vuvuto awo hiovu evekau awo indiea imo orembari amo do eto vuvija awo nango au ingore. Anga eure aje eto meni undi amo pambora pambuto pure eto inderi bari humbuto vuvuto hiore evekio india umoro ue keka eruma. Awo ai evi uja evito hiako iji eni amo hako nameni kameni deki enita awo keti enenana mo toto hiako utu humbuto haire eto da eni ai pambu uja. Pambuja amo ari tapa eto awo tofo hera ai mera ami ivu ami ereto ke haija amo aje meni undi amo wasiri tapa anga eto ungo ereto purei pambora donda angato eto vutofora inderi bari humbuto vuvuto jokore evekuruja indiea nameni enika eviea ke do hija tapa awo hiako da eni ai pambuto awo wasiri tapa awo angato uja ke ija inanaka keke ganinine hija wande - wande indija humbija ai evija, anga eto evito hiako da eni eh. Anga ueh amita be amo jumokari humbija awo horomburoja tofota horemri ai o namo jumokari humbena emikote awo nau tofo hera deimera awo namo urue awo poiketo ketona, anga ue - anga ue pambuto eni eija, eni eh pambuto eja hiako evito eruruja amo namo jomukari humbena emikote tofo hera da deidei mera awo ivo ivo urue poiketo ketona ro ija tapa ami hiako ivito ereto da eni ai ereto pambuja pambuto tofota tofo heraka ari tapa awo eto evija. Amita be amo tofo hera awo pambai iji depori eto, da ai pambora amo <hesitation> nameni kameni da eni ai mera amo osaga eora eto eni amo jo osa eto awo aririta ke eriri ta ke eore awo pambuto awo inderi bari humbuto vuvuto pasimbeora <noise> pure betapa eore mirai eore indito jo osa ue amo enana tofo hera ai mera awo evo eto awo anga ue awo pojeto kioe inono be oe awo nimo euja namo da nau eh pere mi eh oure e oeh meana ere pamuana awo <hesitation> jimokar ija awo humbuto awo ningo pojeto keti ueh vuvena, vuvuto ningo kene mirai eh heako namo overeketo mireri besi nau eh pambona, mireri re meva awora evo akari arri enite kanite mane atova nogo meva angato eto koko be eto mivo eto toto awo pambuto tofo hera awo pojeto kio mirai oe, awo nimo afija re maha re amo overeketo vuvuto - vuvuto tofota dai vuvuto, tofota mireri ai vuvuto tofota meni eto aeri toto pambatuja ai overeketo vuvuto awo namo jumokari evi namo nauha tofo hera awo keri awo nau horembari ai vuvei awo dipori ena avambo pambuto evi eh Ke ie anga ue ere pambuana awo tutumo eto awo heiko overeketo vuto fona ro, eto awo ore kouve vuvera eto re mama na nana heija nau meni haija pure evi wasiri ave tofo hera pojeto keri evi one koa amore, ninemi evito ereto awo da no amai urie kovie mireta kito amo re no sasaha no voi da eni ai mija amore toau mirai atuja ro. Avombotore no everi erari purei mimako kito amo iji eni te awo pambue wasiri one koa evi pambue awo no enjo hoi, da ena ai mera ai pambuto enanaka evi e tiripe jokoru kove awo nau tofo hera awo da emai meraro amnga iea miretuja amita pure evi ona avombotore, imo pure evi anukito re o- ona evi kouve amore wasiri re awora te ejo eto hei ingikarana, awomboto re <hesitation> iji amai pure pere - pur pere ue ere pambuma, jumokari iji eni hambuto amo namo eha mereri nau eh te eha mena amo maha mi ei kena ai uketo namo mireri nau e dipori mimako eto iji enite amo namo aire eto awo pambuto da eni. Sasaha ai mera avo pojeto kouve awo nanameni koive awo eviia pambona ere pambona pambuma da dai eto awo heako overeketo awo vuvuto nau mireri besi ai da nau eh vuvuto, eto maha mi do eh kena maha mi do eh kena wasiri awo namo eha iriketo awo eto kouve eha mena evira. Eto evi ora tapa emi awo nangota meni amo ketora, eto nangota afifije ami ketora, evi maha angato mahangato uroro awo pambatuja. Eto emo kurororu awo nangota meni amo kouve pajiretora, nangota tofo hera da dai dai mera amo ketora tapa ami enena amo nango aire dekato era angato nongo, enenamo aire tapai ai ueh. Awo tofo hera awo pojeto kouve, eto afija mi aja angato maha mi eh ingikarana emore wasiri emore pajireberaro ija, donda evi isoko manera ro ija emegato uroro awo no sasaha awo kouve pajiretuja ami meni ta atuja re no tofo hera eni amo da emai mijaro, angato uroro kouve awor nimore amai pambue awo nimo umorore atoa, nimo re indetoa, nimore evetoaa awo hei ingikarana avombotore namo eha mena emikote nau afija na do hai ingikarana eto maha oikena awo namo da emai pure o avunda awo ue mimakoro evo dipori eto Amo namo ando jimokure amo maha na ai kiana avombo utu humbuto haire eto da eni ai pambue awo tofo heraka eviea, umoro ue india unga ue ere pambuma overekue vuvuto nau dai vutofue namo wasiri eha re amangato ue eha mena evira. Eto amore urono awo nau meni ami jikoja ona, nau afifije mi awo namo umoro dei ona haire dekato ona awo kora ue awo wasiri amore maha na ekena awo eha ue mena evira.